दांत ला अच्छे से साफ करे बर पहिले दांत के हर कोना म ब्रश फेरना है। ओकर बाद ओमा अच्छे से रगड़े के बाद पानी से मुंह साफ कर लेना है।